issẹ ẹgọmọ ware ọdọm asho agagara anọng ni anamo gẹrẹk ekogi emo ajat ukwa abang afa aye ware, issẹ ẹnọng ni ekogi gerek ga ise nwe jange yẹ ẹgọnö ẹrẹ asang yẹ awa ma etu agagara ma anọnọ ukwa abang ayọ eye yẹ ewe eno ga ẹdudu ye anọng ayẹnẹ uzod ọdak inna yẹ ẹnọng eye yẹawa ise asang awa afẹnẹ. Yida ẹkpang izeb ẹnyinyi, egbẹn nwẹ ẹgọmọ ọdọm yẹ asọm azẹbe izeb mẹ ẹda <hesitation> ofe jeng ga ẹtu bẹng asang ạwa ẹdudu uvɨvɨri binang, ẹtọgbọ uvɨvɨri binang ma asse mọ assẹ mọ gạ ọdak, godak, gọdak, gọdak, gọdak, gọdak dudu ẹkwu dasam abi ajẹ awa ada izeb anyi ọsọm, awa anyi ọsọm izeb bẹng amara izeb afẹnẹ, bẹng anara ọvẹn afẹnẹ or agọmọ ọbẹn <hesitation> a anyi ọsọm ajẹ ekogi, ashi kakong agagara ana-ni ovẹn ekokogi yẹ egorẹ yẹ agọm mọ abo ọsọm aga ẹtọgbọ uvɨvɨri, abomo adoro ọroo ma ayẹ edoro ọrọk agagara. Yẹ agọmọ abo ọsọm ugọmọ urre ma ga ugom agagara ma abere ginang ga Agwagune abo mo, asang yẹ anyi izeb ma ada ginang ajege mọ adọm mọ anyimo emɨnẹ ajẹ jẹ ẹfẹni ọbọkdẹnẹ-dẹnẹnẹ ga ọrọk edodpro ma izeb ẹnyinyi ga edudu ọgwu. <hesitation> Ye <hesitation> efẹ egomọ ọdọm kakong wa ẹdada agagara yẹ eto ikpeve biabi, biabi biabi mẹ ẹba bẹ arre ga A. P. C ba bẹ arre ga P. D. P ba bẹ arre ga.